Kua maepïta jüva, <hesitation> kua yande yaesa yave jüva, jaeñoma ou yandeve yande pïatïtï, jare kurai ñamae, jare opaeteko aipo kua color jüva oesava, ou jokua mbïatïtï rupi ñamae, por que kua yandeveguara, sevegua jaeko pïtümimbi rami, maetï guinoi tekove, maeti vida, jaeramo jokoropi se kua color jüvä, maetï ikavi, erei ipuere yamboyea ïrü color ndive, jayave ikavita.